Ny fitahirizana ny voatabia ao amin'ny boaty ny raha ny voatabia amy boaty dia azo tehirizina ela raha ohatra ka mbola tsy nisokatra fa miankina amin'ny daty daty fara fy farany azo hinana an'azy fotsiny izany, fa raha ohatra hoe efa nisokatra izy izany dia iray andro eo izany no fetra ahafahana mihinana an'azy dia izay izany izy no azonao hoanina.